ارے میاں ایڈوکیشن کا رول سوسائٹی میں ایک دم زبردست ہے۔ دیکھو ایڈوکیشن صرف پڑھائی تک لِمٹڈ نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا سوچنے کا طریقہ، سمجھنے کا نظریہ، اور لائف میں ڈیسیژن لینے کی پاور یہ بڑھا دیتا۔ جب بندہ ایڈوکیٹڈ رہتا نا تو وہ صرف اپنا فیوچر ہی نہیں بلکہ دوسروں کا فیوچر، آس پاس کے لوگوں کی پوری سوسائٹی کو بھی امپروو کرتا۔ جیسے سوچو اگر کوئی سوسائٹی میں زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگ رہتے اور وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے، جنرلی ایکوالیٹی آتا اور بچا بچا کا مطلب فیوچر سیٹ رہتا اور ڈیولپمنٹ اچھے سے ہوتا۔ ایڈوکیشن انسان کو سکھاتا کہ پرابلم کا سولوشن کیسا نکالنا، وائلنس کا سہارا نہیں لینا کبھی بھی۔ اور ایڈوکیٹڈ سوسائٹی میں ٹیکنالوجی، سائنس، بیزنس سب گروت کرتا جس سے دیش کو پروگریس کرتا۔ مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو ایڈوکیشن ایک فاؤنڈیشن ہے جی، بینہ اس کے سوسائٹی کی بیلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانوں کو نالج، ویلیو اور اسکلز دیتا۔ یہ صحیح چیزیں سوسائٹی کو ایک دم سٹرونگ ڈیولپ بناتی۔